E ñǿǿ ii iä’ xa e re iää’ra ‘ná’ dsoora dse kiära, e dse kiǿǿ’ ra ba xé’n kööi iä’ nuu jöba jö re ‘ñǿǿ ra, re xí re ngÿÿna iä’ jö, jö re ‘ñǿǿ ra iä’ jö, mý ⱥⱥ í’ my ‘ñǿǿ ba iä’ jö jöba re lí fó’ re iä’ra ere bý ere iäära xi ñó’ o ere iää’ra kió dxáá kí <noise> lá kö ii, la ´’nɇ kö töö ‘nⱥ’ ere iää’ra jia’ bá lɇ iä’ e re iää’ra xi ñó’, i jia’ ba lɇ iä’ ere iäá’ra dxáá, iä’ xⱥⱥ’ ba ere iⱥⱥ’ ra xiñó’, jötu iä’ nuu ba ere iää’ra dxⱥⱥ.